Cara woma bokala pake giama mane <noise> moi o akere de bokol wosi siap osi aje ma pakeang manege wo tono uku tilahi ma pakeang itebini itebini atau ma fafaja mane i kia iijanga de wogorakaka la ma akere wa tagali tilahi ma pakeang wosi wosi pesaka sinoto aje ma pakeang ipepesaka kangano wo noa bokol uku dema akere aje wo rinso wosi tonoli jange wo bundur de wospul supaya ma goro sabong iijanga nako ibolotoka langsung wo woere dika ma guna manege supaya ma pakeang manege itebini la uwa ibounu de uwa wo ako bolo panyake kia naga idaene sokomanege.